איך ווייס נישט ווי אזוי פערמעינטירן עסן ארבעט געהעריג, אבער איך ווייס אז ווען מ'מאכט עס דארף עס זיין זייער זייער שטארק צוגעמאכט אז ס'זאל נישט קענען אריינגיין גארנישט קיין לופט, און ס'ווערט אליין אזווי ווי אדער אזוי ווי אזא מינע וועג אזוי אויפגעקאכט אדער עפעס אזוי ס'ווערט אזוי ווי אויך אביסל שימל שימלדיג, מ'דארף, מ'דארף וויסן ווי אזוי עס צו טוהן, איך ווייס נישט פונקטליך.